חיות קענען פילן געפילן, זיי האבן געפילן. כ'ווייס נישט צו האבן געפילן אזויווי מענטשן אבער זיי האבן זיכער געפילן פון ליבשאפט אדער טרויער אדער אויפגערעגטקייט. נישט אזויווי מענטשן, באט זיי האבן געפילן.